जो कीड़ा मोकोडा छीन एक दूसरे ते देखिते बात करा सकदा या सशरीर का रंग बदली ते बात करा सकदा